Punna tradisi nu dipakea kunni nanni, <hesitation> di pabunti-di pabuntingang <hesitation> nu kutte njo nu lohe anunna <hesitation> punna pabuntingangi taua rie intu mange dikua <hesitation> dumpi <hesitation> dikua kanre ana, <hesitation> kanre tu toana rie todo, <hesitation> rie to injo njo dihajuangi i kutte balla-balla rie ngasemi ta buna, kajunna, <hesitation> kalukunna, lokana, te punna kutte nni di kampongku nni <hesitation> pa paccingang mami kutte njo, punna paccingi injo dikua appacingi i ri bangina, <hesitation> anganui ro di anunna ri asarana, abbarasanji roro sebelum mappaccing i, iya njo punna bbarasanji i injo, <hesitation> ambacai ayat-ayat al quran injo kutte njo puang imang, rie ngasemi njo kutte songkolo na, mi njo lokanna, <hesitation> tala kulle ro appacci taua punna tala barasanji i, nah iya to njo tradisina njo, <hesitation> bangina njo appaccingi, nah iya njo punna appaccingi i e maingpi isa, <hesitation> paccingi injo <hesitation> talia injo pole sembarangan paccing ji harus toppi injo anunna. Rie toppi injo macam-macamna njo, rie kutte berasa na, dingin-dinginna, <hesitation> pa anunna njo pakaeja di limayya, <hesitation> punna injo pole kutte njo anunna njo tradisina, <hesitation> harus rie ganrangna, sebelum appaccingi rie memeng njo ganrang ri ballana, jadi kua a ganrang buloi ri kampong iya, kah injo adatta pakunjo to isse.